زمان الصراحة كنت استخدم الجورنان لازم حاجة أساسية عشان أعرف الأخبار وكت مهتمة أشتريه، لكن دلوقتي يكفي يعني الواحد يفتح وسايل التواصل الاجتماعي ولا التلفزيون يفتح كدا قناة معينة طبعا مش كل القنوات الواحد أما يتابعها ويعرف منها الأخبار لإن مش كل القنوات ثقة وموثوقة يعني